Ipu ọlẹ, ipu ọlẹ ne mum nya uchẹ ẹyẹyẹyi yabọ kpẹm, acholum ma ayuklọn, acholum ma ẹhọ neyi hia, achdim ma ge tọhi, achohim ma ge kpeyi wa nyo ga jiyiwa la le wọlẹ gega dọka ọda ole, achohim ma ge tdin bọlọlẹ ge lọda eyi chẹyi ge jela, achohim ma ge dọka koda nege biyabọ kcheya, achohim-ma keba awanda nmọchọchi gbotu, achọgim-ma wagayẹ oda duma a nayi wikpo a uwijọ, oyeyi kuwa kpẹm ọda nabi wikpo ọda nabi ahajẹ ejọ achohim ma wachẹ ochecha, achohim ma wachẹ ayoyeyi ipuotukpo no wipu ogeri mun ke je kpọa otukpo a oke lohi oyeyi kakwuna eje ogwa. Yabọ oyeyi kakwuna oh eje ogwa o yabo̱ ipu otukpa ẹga num ke jẹ nya, achohim ma achohim ma iyuklọ, achohim ma uwa wache onmache, achohim-ma achẹ owuwi, achohim ma achẹ yakwana, achohim-ma ke wachẹ ohayi ọwẹ saliva achohim ma eke yuklọ ka buwọ, achohim-ma yuklọ kuhọtẹl uklọ kẹgo janọ la, uklọ kego kpakwuna wa ga la nya abo lẹa, so ega mun jẹ a oyeyi ẹyẹyẹyi omonipunu, oyeyi kawanda oyeyi kakwuna oyeyi kache oyuklọ, achẹ olọtu achẹ obọbi kpẹm oyipunu kpẹm, oyeyi kpẹm nadoka kpẹm ega num jẹ kpẹm ma, oyipum kpẹm abo yeyi alọa.